Yematinye kasit <hesitation> achame awendi awakoti, piik akaipchii ee, lokoek akamitwok akamitwogik kidogo kora, yaami puuch awendii apokoti chitop kokwetnyu aketigongei <hesitation> kora yaamii puuch komuuch awoo e awo awo awoker <hesitation> tuga ngomii komie ee.